Tsy aiko izy na mahare marary na tsy mahare marary fa raha amiko manokana izy revo kapaina izy ka mipetraka ela ela eo de miteraka rano ary lasa mivadika malazo avokoa ny raviny sy ny taohany ary mety hiteraka any amin'ny fahafatesany izany.